Bâan bége, a filim bâan fo, alimantasiyon bâan, ndu ubiiŧa biñaŋ ma ngingi broblem sante sanseman de bblaa gaaji ma, mal tidi biñaŋ ma nwomi, uléey, alùŧi, siimaŋ bblaa bwoda, fariyet aa ggaji ma wima tinga biñaŋ ma ngiti broblem saante.